Ny Royaume-Uni ndraiky mbôla misy mpanjaka juska am'ziô, avy akeo zareo tegna tia migiàka dite be sady tegna tia misakafo be.